जुस भारत मुँज हों सो परोधोगिकी सबसे बढ़िया हों। जुस हामे खेतो बड़ी करु तो का हों पोहिले तो किशन आपुई भाओ त खेत और एब मचीनों गी आयी। बीज भी आपुई लाओ त और एला सब चीज की मचीनों लागि आयी। तो जब किशनोंक रोजगार नु भेट्ला तो किशा भूले नि मोरडे।